Okok na mme nkora nkora ka njor adik ahbang nkok na onok oyeh nyi akue, nyi chang a jak kpe eji. Onok okak, ogbe nju okak nyi, onok oyeh nyi akue, oyuwe nyi. Nong erom nji ehbak na, ka nyera nyera nyam oso nyi fa nyi eri anor. Kpe bak ene aki kǝn ahbon ameh ajak atagha ekpo. Ekpo enok ebak, eki yuwe okok, ekanghe mbi, ekim mbi ekak ekare ane, ajene, nfon-etek, nfone ebam, ane ama ma, ma ari feb, okanghe nyi, okak akang okak em <hesitation> ejum nyeba nyeba nyi akama nor se nyi na a yeba ose p, okpe nyi feb, okǝn nyi ee <hesitation> okak ka akui ma mfiri ayum, anok ayum, okak nyi ka bise, okare ane adi, nyi na abingha se nkok nkok na akoram.